Alura üna scarpa al e le stache, la sola, <hesitation> a pö esi faita 'd pel e d'autre coze a sarìu propi pa, al a mach che coze li